<hesitation> Marôkorôko amy sisin'ny vôla vy regny, tsy de haiko loatra ino antony fa <hesitation> satria koa moa v- vôla vy zao efa tsy de fampiasa matetiky fa mety misy antony ndraiky nanaovanjare izy igny fa tsy aiky.